Neh niquimpia unte nopilua unte, sente, aulbanic tlalibis cah tlauana, simi tlauana ua tlailibis quimpia souameh, quimpia miqueh souameh ua tlauana, amo quipensaroua tiquitis, quimpia, quipia isouau, quimpia ipilua pero pos amo, amo quimacah, quiyaui quinihniqui ipilua yaui bisbiela, pero pos amo quimacah, amo quimaca pos enves neh nicpalebia naha para pues para ipilua, masqui amo tlalibis beyi pero mossatipitzi nihpalebia, porque tleca porque pilantzitzin quitlahtlani tleno iccuasqueh ompa isbiela yuhua quiniqui itlah quimocuisqueh, u amo quipihpiah noso noconieu amo quimaca, tleca porque tlauantinimi, tleca porque pues quinbicatinimi miacten souameh ua souameh nochi mo nochi yahyahtinimih ca yaha, pos amo nimati quenih quichibililia pero pos quinbicatinimi souameh ca ompa pero pos neh nictou pos ddd nah amo nictoua por nocsente giente por nopilua, sente noconeu noyihqui, no amo nictoua que amo cuali, noihqui cuali pero yaha motiquipachoua por ipilua por isouau, tleca porque noihqui ipilua yaui isbiela, ua yehua quiniquih quitlatlanilia centauvo tleca porque quiniqui motlacubisqueh, quiniqui itlah mocubisqueh uua amo quipihpiah pos amo, pero pos ino oncah noconeu pos quemah ya quimaca quima quimaca isouau, para ma maquimaca ipilua para maqui para itla mocubica, yehua mocubia ompa pos bitzeh acmo tle ohcah. Ua ohca nocsente noconeu pos noquimac pos enveces quimaca ipilua en veces quimaca isouau, pero pos en veces nicdefenderoua ua en veces a porque tlahtzihqui noihqui isouau, ca tlatzihqui amo mo amo mopororua ua tlacua nomiquih amo mopororua tli gayih, cuquemach ompabitz noconeu nuqui cuquemach quitlachichibiliah, quemach quitlamacas pos yeh nompa quitlazcuipunilia inamic, tleca porque ayamo amo mopororua, amo mopororua tli gayih, amo amo mopororua tlapouaca, amo quiniqui nitlapouacas, amo quiniqui ni quitlaplancharbis, sa ihquiu yauhtinemi, noconeu quimi luhlucohtzin yahtinimi, tleca porque pos amo amo mopororua isouau, ua quimaca pos neh en veces yehua noquitza, pero en veces pos nihcoua maquitlatzcuipunili porqui pos neh noihqui onipanoc ihquin noihqui pero pos, pos neh nop nimeua cualcan in titlanilia ihtacatl no nonamic matl matiquititiu matiquititi porque neh nicnecesitaroua centavo para nopilua porque yabih esbiela nopilua ua nic necesitaroua miac centavo naha, porque nech tlahtlaniliah sehpa ompa ibiela tlemach quintlahtlaniliah, pos nimodo, neh nimeua cualca, neh nimeua cualca nitlopayona para in mahmanas tlaxcali para mos sa itzintli intlalilia, chile osente tutoltitl nitlalilia para ma para matlacuaca ompa pero ya iyau ontiquiti mosqui bintitica ihcui iyau ua noconeua amo quiniqui, noconeu amo quiniqui tiquititiu, pos nimodo sa ihcu nihcua